Ny fagnanovana dia an-tongotra lavitra zagny efa karazagny fagnanovana fanatanjahan-tegna ihany koa. Ke za zagny mahita hoe tsara e, tsara ilay magnano dia an-tongotra satria mahatsara fahasalamagna ilay izy.